डब्यांतळी टोमाटाची चटणी योग्य रीतीनं संथोवण दवरल्यार तुलेंना चड काळा सुरक्षीतपणांक संथोवंका मेलता। हांगा कन्या मार्गदर्शक तत्वा दिलयांत। उक्ते नशिल्ले दाबे। सरुत्तम दर्जो उत्पादन तारखे सावाणा बारां ते अठरां म्हायानें सदराणापणानां डब्याचेर छापूनां। खवापाकां कन्या जायनां तैयार केल्यां तारखे सावाणा दोन ते पाच वर्षां, जो मेरेंना डबाकी इबदाणसतां उरतां आनी थंड। सुक्या सुवेतेर संथोवण दवरतातां। उगडलेले दाबे फ्रीजांत तीन ते पाच दिस दवरतातां। महत्वाचीं कन्या बालायाचीं टिपो। डब्याची तपासणी कराचीं खावणपाचां पयलीं डब्यांत लुकसानां। गंजा व सुजा येवपाचीं लक्षनां दिसूना येता वा न हाची तपासणी कराचीं। जरां तुमका हांचे चिन्ह दिसतात जाल्यार डबकी उडोवाचीं।